Tokony tsy asaian̈a fetrany zen̈y ny fahalalahan̈a maneho hevitry fôtony amin̈'ny ziô ty misy fivolan̈ana zain̈y misy fivolan̈ana zay hoe: <noise> hevitry ny maro mahataka davitry dikan'izen̈y Karazan̈a hevitry maromaro zen̈y afahana man̈ano raha.